Urugito ama in lomui, loikene urugito ama in-louru, tegirai kuanai nogirai rogaro tuntugepagu, tuntugepagu tee moi an amanokogo toi piro rogakui. Rogakugu nagai toi piro money an amanoko nke regu nagai karukaro, money ogo toi ama paigu rogaio, urugito lopa nomuge apagonnai ako oke ama paigu tugui, mmo ako roo ninu egu kuago rogeguinue ako urugito tegirai kuanai nogiral rogaro tuntugepagu, tuntugepagu tee an-amako rouga toi roga toi rogakaio, rogakaro tuntugepau, tuntugepagu, tuntugepagu, tuntugepau nai toi piro egu ama paigu regu, nokaike noke an-apakam nagai lopa rougai karugakoipam. Karugakoipanno iko egu mau toutono kuago opakan oo. Tono apakangu nagai toi upiro maumoro loiloipai, iko roikene ruka teiko nokaike toi rogakamo toitoipamo maumonto roiroipai, nagai ikoge unuruguinoge toi maumoro loipaio, egulopa sinsipommo tuntumoguo nagai toi karukauo ako tence nagaimo menmeraguoi pai, nagai tamagere nomoge kankataponpigu, egu tamagere kankatapon ama lilipumo, akoi tama ako kaga urutugotopoipugui urutugotopoipugu egu nagai egu ikoi mourekene apagui la roie tokitoip ui, ako touno, ako akoi tamatokitoipu uu. egu tee nokegene ako. Tokituro makuro piro, peipigu aparo aga roo ia aikego ama manitoipasi numakuga rogei, egu muruon pigu aparo ro tagu ia aike numakuga kaga tokitoipaine numakuga rogiro ui. Egu lokoi loikene aparo roo ia aike auga rogeine, egu apunno ako ikoga rogosine, ikoge an, apakagu, egu aparo ia urugito mau intoko apagasi, tono nakaike urugito meragu ia muruotopira toi apem tee nkaa aike omere. Egu ako roi egu muruotopuro, muruotopuigu aparo tee mau tee rigga aike temmo mouekene rogaro kupokai. Egu ako loi egu aike lopa niakuru aipigu apogino mako lopaa toipe ako egu oiropepio. Ogetege iko loike into teparo, tepaipuipigu toitoipugu, toitoipu, aparo mmo roo kopurenkee oiro la aike mau mara nke, nkei ogo oiro mau piro rogiro toipei, apunno ako mau nkaa aike petengua lopa tai mounege maumoro toipo tege toitopugu noge muukuitako gene piro omituro, omituipigu aparo roo roi tegu ama aike toipasi. Egu apunno oo ako nkomma iomuro rogosine, petopio rogosio, maumoro toipopio. Egu intoko tepaigu egu apunno toi muregu unno ologoigu, roggenno rai ogo nno atopen oo egu te muregu upeigu noge nno oponpigu atoparo, intoko ton tole on, onogui.